ഇഥേ ഓനേജു സ്പേഅകേര് ഇന്ഛ ശബ്ദന ഉത്പതി മല്പുന, ഉന്ദുനു പന്പുനു ന്ദന്ദ സ്പേഅകേരു അവു വിദ്യു। ഥലഏപുന്ദത അവു കേബല്ത ഥ്രു ഐകു ഥിക്കുന്ദു। ഐന ഉ ശബ്ദ അലതന്ഛനേ കനുഅല്തു മല്പുന ഇഥേ। സ്പേഅകേരു ഗല്സമല്പുനേന ഛുദു ദേതൈല് അഥു। പന്പുനു ന്ദന്ദ ജസ്തി വിവാരനേ ഥദു പദു। പന്പുനു ന്ദന്ദ ഔദിഓ ദേവിചേ ഉന്ദത ഔദിഓ ദേവിചേ। ഇദു പര്പുന വിദ്യു സന്കേയ്ത അവു സ്പേഅകേര്। ദുപ്പോപുന്ദു ഇന്ഛ ഥിക്കുന വിദ്യു ഥു സന്കേയ്ത। സ്പേഅകേരു ഥലഏപുന മഗ്നേതിച് ബുക ചോഇല് ഐന। ഉലൈ വിഭജനേ അപുന്ദു വിഭജനേ ഐന വസ്തു। ഛോഇലിനേ സ്പീദേ ദുമ്ബു ഗര പിദൌ ഗര മന്പുപുന്। അന്ഛനേ അവുമല്പുന്ദു ഉന്ദു ധൈഥ അപുന്ദു। മന്ദന്ദ അപഗ ദൈഗ്ര പ്രോഗ്രമു ന്ദോന്ജു ഇപുന്ദു। സ്പേഅകേരു ഇതേ അവു ഗലി ഥോതി കേ സമ്പര്കമലതിഥു। അവു അപഗല ശബ്ദ <hesitation> ഉത്പതി അപുന്ദു। ഇന്ഛ മഥ വിദ്യന <hesitation> ഇതോന്ജു। സ്പേഅകേരു ശബ്ദന ഉത്പതി മല്പുന।